Teknoloji kan ɓanni yimɓe, ɗum waati yimɓe babal gootal. Ndenno sakiraaku huunde wonta ɗon saɗande nde ceede sosay, kama jooni kan sakiraaku wartii huunde nde sawki nde koo moye fu waɗata, ngam neɗɗo koo toye woni to junngo maa o woni, koo noye o woɗɗiri e mo haade maa.